komiði sæl og verið velkomin í

á Íslandi í tengslum við

heyrum af hugmyndum um að gera upplýsingar um kolefnisspor aðgengilegri í búðum og kíkjum á sem var haldin í Breiðholti ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

mun meira hefur selst af

á Íslandi í ár en í fyrra og þau eru mjög

víða uppseld í búðum hrekkjavakan er í dag í tilefni af því skera margir út grasker enda hefur þetta appelsínugula grænmeti lengi verið eitt helsta tákn hátíðarinnar hún er samt líklega best þekkt fyrir óhugnanlega búninga og krakka sem fara hús úr húsi saman í hóp og segja grikk eða gott hátíðin er sérstaklega vinsæl í Bandaríkjunum en hún á sér mun eldri rætur í Evrópu á Norðurlöndunum á tímum heiðinna manna var haldin

hátíð á þessum tíma árs sem markaði síðasta mánudag þegar íbúar Norður Evrópu tóku kristna trú bannaði kirkjan ekki gömlu

samkvæmt lögum áttu bændur að gefa fátækum ölmusu þennan dag aðallega mat sá siður að börn

gangi í hús og betli sælgæti á líklega rætur að rekja til svipaðra

annars staðar meira að segja eiga sínar rætur á Norðurlöndunum áður en Evrópubúar fluttust til Ameríku og fundu graskerið voru luktir oft skornar út úr rófum það má því alveg segja að hrekkjavaka sé eldgamall og

felst í því að merkja mat í búð með kolefnisspori hans kolefnisspor eru upplýsingar um hvar og hvernig vörur eru framleiddar og hvort það þurfi að flytja þær langar vegalengdir til kaupenda þetta er í annað sinn sem

er haldið á Íslandi það er alþjóðlegt átak og var haldið samtímis í hundrað og tíu borgum víðs vegar um heiminn átakið er eins konar hugmyndasamkeppni þar sem þátttakendur koma með hugmynd að góðum aðgerðum í umhverfismálum til dæmis aðferðir við að nýta mat endurvinna og endurnýta þau sem fengu hugmyndina segja að það sé best ef fólk fær að vita hvert kolefnisspor vöru er strax í búðinni með þessu vona þau að það verði auðveldara að draga úr matarsóun á laugardaginn var haldin þar sem var hægt að kynna sér ólíka menningarheima á hátíðinni sýndu listir sínar hægt var að skoða barnabækur frá ýmsum löndum og smakka mat frá öllum heimshornum og það var aðallega maturinn sem sló í gegn hjá krökkunum sem fóru á hátíðina við tveir erum við erum búnir með þennan pólska

úkraínska það er mjög gott svo ætlum við að fá okkur íslensku kjötsúpuna á eftir

gaman eruð þið búnar að smakka matinn ekki allan hvað finnst þér best

þótt það sé líklegt grasker hafi orðið á vegi Íslendinga í dag er ólíklegt að þau hafi verið jafn mörg og í Zagreb í Króatíu þar var haldin risastór

á dögunum þar sem hægt var að sjá ótal grasker af öllum stærðum og smakka allskonar afurðir þeirra